Nako ngone lolodaka manege nako wa akana wo namoro setelah wa tolakaka wo si magogo manege wa- wa o kia wa cabu, trus wo si wo si bersih, trus o kia o igono i sisinanga manege wa- wa noa o tungku ika, trus o kia o kia mane ma uku wo si o kia wo si hidup wo si hidup oka trus wa o kia wa sakai manege ma o kia ma ma namoro yang wa tolakaka manege wo si bersih oka sampe wo tama o kia ma namoro <hesitation> ojo- i wo jakaka trus wa iki langsung wa ojomo manege ma namoro yang <hesitation> i sisinanga.